In yuga chi ja kasada kuu kastu´uvada in yoku, kakado in yuku ita kuiji ni, in, in tee ko canela <hesitation> ni kasada ji kastu´uvada in aju jii ntute ni’inii te ki ko´oda ji limón.